<noise> Minkam mi giɗo gimiiji. Emi hettindo gimiiji feere-feere gam ɓeidoralilmu e nanugo belɗum. Bannye mi hettindo classic, bannye bo jaz, bannye hip-hop, bannye bo raggae.